जब शादी के दिन धरावेला यि ऐकरा तरीकासे बजेट छुटीय जावेला कैसे शादी हेई, कौना तवर तरीका से कएल जाव र कितना खर्च होसकेला बजेट सब निकालेला । सबसे पहिले तँ अपना लुगाफटा के लागि, अपन मरमेहमान सब के लागि आदमी सब के लागि पहिला बजेट बल्की कितना कपडा लट्टा आई, कितना तकले ने आई तब ओकरा वाद आदमी खान पिनके लागि तयारी कएल जाला, ओकरो बगेट छुटएवलाजा तब गर गहना के लागि के तना लाग सकी कह के ओकरा बजेट छुट्याए के परी तब अपन आदमी सब के निमन निमन सरसामान सब देवेके परी तब विहा के खातिर पार्टी ओटी देवेके परी, एको ओने बहुत खर्चा होसकेला उहे अनुसार खर्चा जब बच्चाके चले के परै रा त सब ठीक रहे ए काहेकी विहामे जितना खर्च करवा उत्तना कम रही । काहेकी सब आदमी खाँ पि के चल जाई त उहेसे कौनो के कौनो आदमीके वात नसुन्ने के अपन दिल्ल के वात सुनेके जे हम इतना बगेट अपन विहा ओरिया सकम रहम से ज्यादा ज्यादा लोन नलेम जौन चाही हमर समस्या हो जाई वाद तिरेखुना से यि तवर तरीकासे अपन बजेट छुटाएजाला कि इतना में हम शादी ओरिया सकम ।